zardɛn mina un se un ɓɛ a zardeniye mɛ zardɛn vɛrobe a sin mɛ na apo bewure <hesitation> mu be-siyo a o we mi mu o cira se mu benɛ mu yɛrɛ we a lafiyari o ha'iri mu ɲan mu ɲan se nu jira na a we mi mube mube vanle nɛ zan oro duwo a zan oro ɲi a zan oro vɛwa mu we lafiya nu ha'iri matete <hesitation> mɛ un bɛ jisa un bɛ jisa buwo <hesitation> han wozo wozoma ma ɓwe zerema ma ɓwe an mi zardɛn in tena a we vɛ